Ɓìèmȧŋjɛ̀wɛ̀ tii maŋ keì maŋ yè maŋ mìŋ manaŋ weè maŋ maŋ dìɓùla sùȧ, nàŋ yaȧ ɓɔɔ ka fè nyùùŋ e go, kauŋ gbùuyà mìè Dayàa. sèè mìŋ naum fè e go, tii dònȧŋ nɔ̀ŋ tɛ̀ɛ̀ wèè wɔŋ nyììŋ gè nyùùŋ gbiŋ. Sèè kaum gbùùyȧ mìè Dayàa, è donàŋ nɔ̀ŋ tɛ̀ɛ̀ wèè wɔŋ nyiiŋ gèe mɔɔ̀ŋ, maŋ jɛi maiŋ kòmȧŋ maŋ kààìŋ kii nyiŋ nɛ̀, òfoo sèè mùŋ naŋ nyìmèè mìè Dayȧa, kiìŋ naŋ koȧùm wa nȧwèè ko jȧwȧ Dayà, weètii mìŋ manaŋ maŋ dìɓùlȧ jȧwȧ Dayȧ.